أنا بصراحة مو جوية بالسباحة يعني.أجدر أسبح لكن مو بالمستوي العالي، وبالنسبة يعني <hesitation> أكون طافية يعني في العاصفة بحرية، أعتقد إن الوظع بيكون صعب جدا ،العواصف جوية ومخيفة وأفظل إني أكون يعني بعيد عنها. <hesitation> السباحة يعني تتطلب بعد مهارات خاصة وأحب أكون يعني في أماكن هادية.